forsætisráðherra ætlar að taka bótamál þolenda í Guðmundar og Geirfinnsmáli upp aftur en sáttanefnd sem hún skipaði komst ekki að niðurstöðu þrír hinna sýknuðu hafa krafist bóta sem sagðar eru mjög háar miklir skógareldar geisa í Amazon geimvísindastofnun Brasilíu segir eldana þá mestu frá því mælingar hófust NASA segir að tíminn leiði í

ljós hvort umfang þeirra sé meira en vanalega leiðtogar fimm sveitarfélaga allt karlar eru með um eða yfir tvær milljónir á mánuði í laun bæjarstjóri Garðabæjar viðurkennir að launin séu há en segir þau í samræmi við ábyrgð baktryggingin svokallaða vegna Brexit er skilyrði sagði Frakklandsforseti við Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands í dag Johnson gerir

víðreist þessa dagana til að ræða útgöngu Breta úr e s b verslun og kaffihús verða brátt opnuð á Bakkafirði heimamenn vilja að skólastarf hefjist á nýjan leik í bænum annars verði erfitt fyrir barnafólk að setjast þar að

gott kvöld forsætisráðherra ætlar að taka upp þráðinn í viðræðum um bætur vegna Guðmundar og

þrjár bótakröfur eru komnar fram og segir lögmaður að krafa skjólstæðings síns hljóti að sprengja alla skala í réttarsögunni forsætisráðherra skipaði nefnd í kjölfar sýknudóms í málinu í september í fyrra og átti hún að leiða viðræður við þá sem sýknaðir voru og fjölskyldur hinna í júní skilaði nefndin af sér og sagði að ekki hefði tekist að ná sátt við alla þá sem í hlut boðnar höfðu verið ákveðnar bætur sem var hafnað og í framhaldinu stefndi Guðjón Skarphéðinsson sem hlaut tíu ára dóm ríkinu Ragnar Aðalsteinsson lögmaður hans sagði í vor að bætur til Guðjóns gætu numið rúmum milljarði í hádegisfréttum RÚV

kom fram að að mati lögmanns Kristjáns Viðars Viðarssonar sem dæmdur var í sextán ára fangelsi væri eðlilegt að ætla að bótakrafan yrði sú langhæsta í Íslandssögunni vegna

í sakamáli og hljóti að sprengja alla skala kröfunni hafi ekki verið svarað lögmaður erfingja Tryggva Rúnars Leifssonar sem dæmdur var í þrettán ára fangelsi staðfesti að bótakrafa væri komin fram og að henni hefði ekki verið svarað dóttir Tryggva Rúnars sagði að næstu dagar yrðu nýttir í að ákveða hvort ríkinu yrði stefnt en það væri mjög stór biti að kyngja að þurfa að stefna ríkinu það liggur fyrir að ég hef ákveðið að taka upp þráðinn í þessum málum núna með haustinu og halda áfram að vinna að því að hægt sé hugsanlega að ná sátt við aðila þannig að málið liggur nú hjá settum sem var settur sérstaklega í þetta mál og ég vil segja að auðvitað hefur þetta tekið langan tíma og maður hefði að sjálfsögðu kosið að allt hefði þetta gengið hraðar og og mér þykir leitt hversu langan tíma þetta hefur tekið en málið er flókið eins og við öll vitum þannig að ég hef ekki gefið það frá mér að einhvers konar niðurstaða

geti fengist í það Andri Árnason settur ríkislögmaður sagði í samtali við fréttastofu að greinargerð vegna stefnu Guðjóns Skarphéðinssonar yrði skilað í næsta mánuði þar sem afstaða verði tekin til kröfu hans stefnt hafi verið

sameiginlegri sátt en fyrst það hafi ekki tekist verði málin afgreidd hvert fyrir sig réttur þessara aðila er ólíkur það er að segja annars vegar eftirlifenda og hins vegar þeirra sem eru afkomendur þeirra sem þegar eru látnir þannig að

við erum ekki horfin frá samtali þó að það standi yfir dómsmál en auðvitað hefur það kannski haft áhrif á framþróun málsins sérstaklega gagnvart þeim sem þá hugsanlega vilja bíða eftir niðurstöðu þess miklir skógareldar geisa nú í Amazon í Brasilíu eldarnir hafa vakið mikla athygli víða um heim ekki síst á samfélagsmiðlum þrátt fyrir að skógareldar séu algengir í Amazon

geimvísindastofnun Brasilíu segir að eldarnir séu þeir mestu frá því mælingar hófust tvö þúsund og þrettán bandaríska NASA segir hins vegar að tíminn eigi eftir að leiða í ljós hvort umfang þeirra sé óvanalega mikið skógareldar eru algengir í regnskóginum á þessum tíma árs þeir kvikna vegna þurrka en einnig af mannavöldum kveikt er viljandi í til þess að eyða skógi svo hægt sé að nýta landið til

ræktunar á þessum myndum frá NASA sést hvernig reykurinn leggst yfir stóran hluta landsins fregnir bárust af því að á mánudag hafi orðið myrkur um miðjan dag í borginni Sao Paulo vegna reyks frá

sem er í nær þrjú þúsund kílómetra fjarlægð sumir veðurfræðingar telja þó að reykurinn hafi komið frá Paragvæ sem er mun nær en Amazon fréttir af eldunum í Amazon í ár hafa vakið mikla

athygli á samfélagsmiðlum fjölmargir hafa birt myndir af skógareldum og dýrum síðar kom í ljós að margar þeirra voru ekki teknar á þessu ári eða jafnvel allt annars staðar en í Amazon Amazon

sá stærsti í heimi hann teygir sig til níu landa en stærstur hluti hans er í Brasilíu hann nær yfir fimm og hálfa milljón ferkílómetra sem er fimmtíu og þrisvar sinnum stærra en Ísland um tuttugu

prósent skógarins eru þegar horfin forseti Brasilíu hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir stefnu sína í umhverfismálum geimvísindastofnun Brasilíu sagði fyrr í sumar að eyðist nú hraðar eftir að hann tók við embætti í janúar hann brást við með því að reka yfirmann stofnunarinnar skógareldar verða á hverju ári í Amazon eru ekki eðlilegur hluti af Amazon

vatnsgufu á hverjum degi og rignir að nóttu

verið sagt að Amazon frumskógurinn sé lungu heimsins

líffræðilega fjölbreytni þetta er ein helsta vagga bæjarstjóri Garðabæjar er með hæstu mánaðarlaunin af öllum sveitarstjórnarmönnum landsins leiðtogar fimm sveitarfélaga eru með um eða yfir tvær milljónir á

fréttastofa fékk upplýsingar um laun bæjar eða sveitarstjóra þrettán fjölmennustu sveitarfélaga landsins ásamt hlunnindum framkvæmdastjórar fimm sveitarfélaga eru með um tvær milljónir á mánuði Gunnar Einarsson bæjarstjóri Garðabæjar fær mest eða rúmlega tvær komma fjórar milljónir á mánuði þar af fær hann um tvö hundruð og tuttugu þúsund fyrir að sitja í bæjarstjórn það þýðir að hann fær um hundrað og fimmtíu krónur á mánuði fyrir hvern íbúa ég

geri samning hér við bæjarstjórnina um laun og sá samningur er betri en aðrir samningar

í þessum samningi er kannski rétt að

geri ekki lítið úr þeirri gagnrýni sem hefur hefur komið en þetta er starf sem er tuttugu og fjóra tíma á sólarhring og mikil ábyrgð finnst þér eðlilegt að vera með hærri laun en til dæmis

ráðherrar ég get ekki svarað fyrir það ég veit ekki hvað þeir leggja mikið af mörkum eða hvaða fríðindi þeir hafa þetta er sérstakur samningur sem ég geri hérna sem sem bæjarstjóri Haraldur Sverrisson bæjarstjóri í Mosfellsbæ fær næstmest eða rúmar tvær milljónir með yfirvinnu og bílastyrk hann fær því hundrað og sjötíu krónur á hvern íbúa þá fær Ármann Kr Ólafsson bæjarstjóri í Kópavogi rúmlega tvær milljónir á mánuði samtals Dagur b Eggertsson borgarstjóri fær tæpar tvær milljónir á mánuði sem þýðir að hann fær rúmar fimmtán krónur á hvern íbúa Kjartan Már Kjartansson í Reykjanesbæ fær einnig tæpar tvær milljónir á mánuði Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri í Hafnarfirði fær rúmlega einn komma átta milljónir á mánuði samtals heildarlaun Sævars Freys Þráinssonar á Akranesi eru líka eitt komma átta milljónir á mánuði í þrettán af stærstu sveitarfélögum landsins eru sex bæjarstjórar með í kringum eina komma sjö milljónir á mánuði laun sveitarstjórnarfólks eru í flestum tilvikum ákvörðuð út frá þingfararkaupi eða fastri fjárhæð sem fylgir breytingu á launavísitölu samkvæmt skýrslu sem Samband íslenskra sveitarfélaga gerir annað hvert ár um kaup og þetta er náttúrulega komið upp úr öllu valdi við þurfum að líta í kringum okkur og og miða okkur við hvar við erum og hvar aðrir eru ég sé ekki ástæðu til þess að fólk í þessari stöðu sé með þetta há laun ég veit ekki hvað þau eru að gera nákvæmlega en það getur ekki þurft svona há laun fyrir

bara alveg svívirðilegt í einu orði sagt

það þurfi að vera einhverjar reglur um þetta og að sjálfsögðu á að lækka þau og það þarf eitthvað að gerast í þessum málum

ófrávíkjanleg krafa þetta sagði Macron við Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands sem var í opinberri heimsókn í París í dag Johnson hitti Angelu Merkel kanslara Þýskalands í gær

um að hægt væri að semja um ákvæðið að nýju baktryggingin er eitt helsta deilumálið þegar kemur að Brexit hún snýst um að Bretar verði áfram í tollabandalaginu þar til þannig að landamæri Írlands og Norður Írlands verði opin félag sem gerir upp hús sem áður tilheyrðu Áburðarverksmiðjunni í Gufunesi nýtir

félagið loftkastalinn keypti byggingarnar á síðasta ári við erum að gefa þeim nýtt líf þessum húsum það

verða íbúðir hér og verkstæði og og fjölnota salur fyrir utan húsin eru fullir gámar staflar af timbri

steinull Inga Lóa og maki hennar Hilmar Páll Jóhannesson hafa verið að sanka efninu að sér í eitt og hálft ár eitt af því sem vekur athygli er fjöldi bretta með múrsteinum frá

á Akranesi félagið fékk fimmtíu tonn gefins öðru eins var hent það okkar ástríða að safna efni við höfum fengið tækifæri til þess í gegnum góða aðila þau hafa fengið að nýta efni úr húsum sem verið er að rífa meðal annars úr þar sem þau voru áður með verkstæði getur hver sem er orðið sér úti um notað byggingarefni ég held fólk hafi ekki tækifæri til að ná þeim af hverju ekki hraðinn á að rífa niður hús er er það mikill það hafi skipt sköpum fyrir þau að hafa sambönd

eru hrifin af því að gefa gömlum efni nýtt líf og ofbýður sóunin þetta er líka sparnaður þau eru komin með rafmagnskerfi í allt húsið og brunavarnarkerfi sömuleiðis þetta er allt dýrt efni

grænni byggð vilja að gerð verði úttekt áður en hús eru rifin og nýtanleg efni fjarlægð er verið að rífa byggingar rífa nýlegar innréttingar við myndum vilja sjá miklu meiri áherslu á endurnýtingu byggingarefna við

með rannsóknarverkefni

er verið að henda gríðarlegu magni af efni sem væri hægt að nota aftur en það vantar

fyrir grænni byggð samkvæmt Umhverfisstofnun var meginþorri efnisins nýttur við gerð landfyllinga um tólf prósent voru urðuð höfundur skýrslunnar segir að út frá tölum sem Umhverfisstofnun fær frá rekstraraðilum megi áætla að

sé um þrjú til fimm prósent af heildarmagni úrgangs á landinu í Evrópusambandinu er hlutfallið tuttugu og fimm til þrjátíu prósent magnið hér er að öllum líkindum vanáætlað því efnið skilar sér oft ekki á móttökustöðvar eða er rangt skráð tvo tonn af rusli voru tínd á tveimur tímum skammt frá Grindavík í gærkvöldi en svæðið var síðast hreinsað fyrir fjórum árum forseti Íslands segir samtakamáttinn skipta öllu máli blái herinn og tóku höndum saman í Mölvík við Grindavík og létu verkin tala

ætla að synda boðsund yfir

í byrjun september til að vekja athygli á plastmengun í hafi og um leið ætla þær að safna fyrir Bláa herinn sem unnið hefur að hreinsun stranda í nærri aldarfjórðung sextíu manns mættu og tóku þátt einn þeirra sem lagði sitt af mörkum var Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands þetta er góð

kvöldstund í veðri og að sjá líka árangur erfiðis síns ef maður kæmi hér einn þá myndi manni fallast hendur en hér sannast hið fornkveðna að margar hendur vinna létt verk samtakamátturinn samtakamátturinn hann gildir ætíð Guðni segir plastmengun eina af brýnustu verkefnum samfélagsins bæði plast í stórum stykkjum og eins það var margs konar drasl sem safnað var saman en töluvert var um afskurð af netum og ýmislegt tengt útgerð en þó ekki einungis hér má meðal annars sjá brot úr leirdúfu en hér hafa menn greinilega stundað

og brotum af

sem fundust heldur fundu börn þetta skot og slíkt á að sjálfsögðu ekki heima í höndum barna né annarra

fyrir fjórum árum tíndi hópurinn samtals tvö tonn af

þetta svæði hreinsað fyrir fjórum árum en það er fullt af rusli ein af okkur hefur verið að synda hérna í sjónum við Grindavík og hún varð eiginlega fyrir hálfgerðu áfalli það var það mikið af rusli hérna í sjónum að sögn Brynhildar virðist sem eitthvað

af ruslinu komi frá skipum eða bátum og fleirum

einnig hafi fundist hlutir sem rekja megi til skemmtiferðaskipa nýtt atvinnuleikhús á Akureyri Leikfélag unga fólksins frumsýnir annað kvöld

heitir f m l og fjallar um unglingsárin og allt sem þeim fylgir úlla Árdal fréttamaður er í samkomuhúsinu á Akureyri

snúa nú vörn í sókn og verður þar brátt opnuð verslun og kaffihús leita leiða til að hefja skólastarf á nýjan leik til að laða að barnafólk á Bakkafirði eiga næstum sjötíu manns lögheimili en þar búa fimmtíu á veturna skólanum var lokað fyrir tveimur árum og í skólahúsinu hefur nú verkefnisstjóri brothættra byggða aðstöðu átakið betri Bakkafjörður fær fjörutíu milljónir á ári næstu fimm árin og þegar hefur verið sett upp gisting fyrir ferðamenn í hluta skólans

séu tækifæri í ferðaþjónustunni þetta er stærsti atvinnuvegur okkar okkar þjóðar og

við höfum ekki fengið mikið af því en með

þá held ég að það sé möguleiki að efla hana síðan er náttúrulega hafið hér úti

tækifærum það eru háhyrningar það eru hvalir fuglar og fiskur sem hægt er að markaðssetja eftir að fiskvinnslan Toppfiskur fór í þrot eru væntingar bundnar við fiskvinnsluna Halldór en þar er fiskur saltaður og seldur til Ítalíu gert er ráð fyrir auknum byggðakvóta til Bakkafjarðar og vinnslan gæti bætt

við sig fólki en til þess þarf innviði ég held að það sé mikilvægast

ef við ætlum að fá til okkar ungt fólk að vera sú aðstaða sem þarf fyrir ungt fólk það þarf skóla það þarf leikskóla og það þarf almenna þjónustu ég myndi segja

leikskóla og skóla og svoleiðis búð og svoleiðis börnum er ekið í skóla á Þórshöfn eftir að Langanesbyggð treysti sér ekki lengur

er dýrt en þetta getur verið landsverkefni hjá okkur þetta er ekki eini staðurinn sem hefur þurft að loka markmið okkar að vinna með yfirvöldum menntamála í landinu að finna leiðir fyrir smærri byggðalög að reka skóla engin verslun hefur verið á Bakkafirði en í gegnum brothættar byggðir eru endurbætur á gamla verslunarhúsnæði staðarins langt komnar og er stefnt að opnun um næstu mánaðamót hérna á að vera veitingastaður og svona kaffihús þannig að þetta verður svona miðdepillinn í bænum hálfgert menningarhús

vill hafa og við viljum hafa það líka hér á Bakkafirði

veður var milt á vestanverðu landinu í dag og náði hiti mest tuttugu stigum í Borgarfirði var öllu svalara og hiti víða í kringum tíu stig veðrið á morgun verður svipað en reikna má með íþróttafréttir kvöldsins eru í umsjón Þorkels Gunnars Sigurbjörnssonar skipuleggjendur Reykjavíkurmaraþons leggja allt kapp á að koma í veg fyrir að mistökin með brautina sem urðu í fyrra endurtaki sig í ár yfir þrettán þúsund manns hafa skráð sig í Reykjavíkurmaraþon á laugardaginn flestir í tíu kílómetra hlaupið og bandaríska Ólympíusambandið hefur sett tvo íþróttamenn í forsætisráðherra ætlar að taka bótamál þolenda í Guðmundar og Geirfinnsmáli upp aftur en sáttanefnd sem hún skipaði komst ekki að niðurstöðu þrír hinna sýknuðu hafa krafist bóta sem sagðar eru mjög háar miklir skógareldar geisa í Amazon

Brasilíu segir eldana þá mestu frá því mælingar hófust NASA segir að tíminn leiði í ljós hvort umfang þeirra sé meira en vanalega leiðtogar fimm sveitarfélaga allt karlar eru með um eða yfir tvær milljónir á mánuði í laun bæjarstjóri Garðabæjar viðurkennir að launin séu há en segir þau í samræmi við ábyrgð baktryggingin svokallaða vegna Brexit er skilyrði sagði Frakklandsforseti við Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands í dag Johnson gerir víðreist þessa dagana til að ræða útgöngu Breta úr e s b